Tɔ, agaakɛ nwā ki imɛ mbɔɔ lukpɛ nɛ a du ɔva wa. <hesitation> gā ka jɛ kɔ̄ n drɔ nkɔ agaakɛ nwā mbɔɔ lukpɛ nɛ a du ɔva nɛ nɔ kɛ. Ɔvaa a di agaakɛ lo nwā kɔ̄ osi, a zɔrɔɔ kaa jijili manza wɔ ka gɔɔ gubɛ lukpɛ a lidzi kan iya bɛ ritre wɔ ko nizan mijɛ nɛ wa. Dumuu gā ka saa ka jɛm da dɛ nɛ, ipɛrɛ blɛ kɔ tri va lukpɛ itsi, nki nyɛ dzidzi di bɛ nkpi wɔ, harr ki wɔ pɛ zaa, ɔva a tɛlɛ nyɛ dzi-dzi, ipɛrɛ blɛ, ko ɔ shushɔ̄, najii, nwala ko ni va zizi ka gboro. Ɔ pɔɔ na ipɛrɛ blɛ ki nyɛ blɛ paa ɔ iya dro dɛ ka shugudo roo, nka di gbaalɔ wa ko kuma wɔ iɔɔ ko roo bɔ. Amma kutu kɔ̄ paa nɛ, dɔmin iblɛ, wɔ di paa wa inɔ kuma di sɛrɛ agā dzidzi ka di bɛ nkpi wɔ nɛ wa. Gā ka sa ki mɛ bɛ va ka din zuzwa agaakɛ nwā ki mɛ soo nɛ kɛ na. Dumu, mɛ bɛ duba, mbɛ ma si kā duba kɔ̄ lukpɛ gaakɛ ki si zɔrɔ ba nɛ, inɔ di loo nwā ki si zɔrɔ kaa jijili manyi kuma nna kɔ̄ du rumu kɔ̄ ko niperisi, a di ko mukɔlɔ la manyi gā dzidzi kan bɛ nkpi la nɛ wa. Ɔva, nkɔ̄ wɔ si va isaba si abliyi, ki yi di nayi ise bɔ, nki yi na li kina, a shushɔ̄ nataaci nwakɛ na. A shushɔ̄ nataaci nwa, ki yi di jiizan, ko nɔ shɔ nataaci blɛ kucɔ wɔ jɛ rubɔ̄ɔ̄, wɔ noo nyɛlo ka di bɛ muna. Amma ava ka di si wɔnɛ, nki nyɛlo di bɛ zan, ko va ni nɔ na, va a pɛ manyi ki nyɛlo di bɛ nkpi wɔ bɔ. A gboro zan, ki wɔ nyana kucɔ zan, wɔ pɛ manyi ki nyɛ nɛ a di pɛ nkpi wɔ kɛ na Ipɛrɛ nɛ ɔ duba nki nyɛ nɛ di bɛ nufi zuzwa, iwɔ pɛ, nka di pɛ nufi dzidzi, a yiya kaa ku wɔ ma mijɛ kɔ̄ koo nsɔ̄ ko naa bɔ ɔva kuma di agalo nwā kɔ̄ koo mki nyɛ dzidzi du dro ka kayi nkpi lo kɔ ta kɔ̄ ɔva gɔɔ, ɔva gɔɔ, ɔva gɔɔ zan, ɔva droo ka naa na gɔɔ blɛ, ka di droo nɛ blɛ, an yiya jɔɔ kinyi wɔ zɔrɔ dɛ, ki wɔ nansɔ bɔ. Ɔva kuma a di galo nwā kɔ̄ koo yi nayi ise, an yiya ka na gɔ muna kama bɛ harr kama ji nyi ka ma bɛɛ nkpi wɔ, manui kɔ ɔ tanɛ. Inɔ kuma a kpɛ sakɛ nɔ gā kɔ̄ a di tsa kɔɔ di cɛnɛ dza kɔ̄ kɔ li bɔ, ɔ a tsa ko nipɛrisi kɔ di cɛnɛ a tsa kɔ̄, kuma inɔ dii gaakɛ lo ka di nwi tsanɛ wa. Kuma nkaa tsa loo lukpɛ itsi wɔ dɛ, du nyɛ kan bɛ ka nyɛ dzidzi ka nyɛ zuzwa kan bɛ itsi wɔ, a nawa ipɛrɛɛ na. Tɔ, an yiya jɛrɛ nyɛ blɛ ka di nyɛ dzidzi kan bɛ kukwe si wɔ nɛ kan bɛ nɛ bɔ. Kuma inɔ di galo nwā kɔ̄ koo ba san gā dzi dzi lo kuba ma gbo Ki nɔ du bɔ cɛnɛ wa ipɛrɛ kuba ma gbo zan, ɔjɛ kisi ipɛrɛ blɛ ko iprɛvɛ nwala dɛ kiyi didrɛ si va ipɛrɛ blɛ ko ni va gboro ka dzoo jimi, gboro ka dzoo jimi, iblɛ ɔ du bɔ zan, kɔ du bɔ cɛɛ zan ka sulu nkpi lo sulu nkpilo kɔ ni icɛnɛ kɔ funu, tɔ blɛ gā nɛ, ba ma gbo sha shi kan bɛ gɔɔ wa, amma, tun kɔ va di bɔ cɛnɛ ka dɛpɛrɛ ganɛ nɛ, ko ni ga nɛ drɔɔ ribli kɔ̄. Gā ka saa ki mɛ bɛ va kadi gā ki agaakɛ wa ki nɔ zwa lukpɛ ayɛ mɛ nɛ kɛ na. kuma lo kpɛ kɛ, inɔ kuma a di muna lo nwā kɔ̄ nki zan kɔ ɔza taba maa jɛ nyi na na. Nkɔ maa jɛ nyi, ɔ pɛ kɔ̄ muna nwa nɛ a dɔ muna zuzwa wa. Gā ka saa ka jɛ mɛ bɛ va nɛɛ kɛ na.